एका पांताक इस्त्री मारपाक पोइली इस्त्री लाऊन गोरम कोरचे पडता। आणि पांत सोकळा घालून नेअर पोंना टीचर इस्त्री दोव्रची आणि वोइर सोंकळा कोर्पाचे जितुतल्यां गोरम वरो येऊन पांत दुषातुन बरे जाता।